Ríí, <hesitation> ikhaa arroz rá, naphó ne̱ xo̱ꞌ jyoꞌ, naphó ne̱ xo̱ꞌ ga̱jma̱á yaja. E̱ste̱e̱, arroz <noise> no̱ne̱ jma̱áxo̱ꞌ xí rí mo̱ꞌpho jma̱áxo̱ꞌ xndú mangaa, mbá huevo mbá xndú ríí nago̱ꞌ, nago̱ jma̱á yatso̱ róꞌkho̱, na̱rigu tsu̱du̱u̱ aróo naphóxo̱ꞌ. <noise> óra̱ arroz, arroz maxa mangaa naꞌpho̱ xa̱bo̱ mangaa, pero casi poco ephó ne̱ xo̱ꞌ ge̱jyo ja, pero naꞌpho̱ ríga̱ ne̱ naphóxo̱ꞌ mangaa, naphó máꞌ ne xo̱ꞌ mbávíi <noise> édo̱ nguáná. Óra̱ ikhaa má arroz rojo rá, naꞌne jma̱á ikhaa, e̱ste̱e̱, yaꞌduun, yaꞌduun maña̱ꞌ najmaa ne̱ mangaa. <noise> ora̱, hay vece rá, ikhaa arroz ríí mo̱jmo̱ꞌ rá, naꞌphi̱i̱ jma̱á <noise> naphó jma̱áxo̱ꞌ ikhiin xu̱kú a̱go̱ <noise> mangaa édo̱ nguáná na̱-naphúúnxo̱ꞌ a̱go̱. Xúgíí arroz, arroz blanc, rí miꞌxá rá, naphóxo̱ꞌ ga̱jma̱á mangaa e̱e̱gi̱ꞌ <noise> mangaa édo̱ rí nagui̱i̱ꞌ e̱e̱gi̱ꞌ mangaa. O édo̱ rí, ríga̱ lájwíin xuwi mangaa nandoo má na̱gi̱ꞌma níjñúu ne̱ mangaa. <noise> kuaꞌni naphóxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ, lo mismo. arroz mangaa najmaa mangaa ma̱gu̱ma gúwan mí, gúwan ga̱jma̱á yáꞌdú. Arroz mangaa najmaa ma̱ꞌne iya, iya rí thawuun mu̱ꞌwa̱a̱nlóꞌ. Arroz najmaa mangaa ma̱ꞌne mangaa como tipo dí naꞌpho̱ xa̱bo̱ ikhiin postre inuu mesa mangaa.